एक से दो समोसे दोपहर का नाश्ता या शाम का नाश्ता। चार-पांच पकौड़ी चाय के संग। एक कटोरी पोहा सेवन के रूप में। जैसे आठ पूरे, एक प्लेट भेलपूरी। शाम का नाश्ता बाहर घूमते समय नमकीन या मूंगफली एक मुट्ठी। रिवीजन या पढ़ाई करते समय। पनीर टिक्का एक से चार पीस। विशेष अवसर या पार्टियों में फल या फ्राइड राइस, एक कटोरी फल जैसे केले, सेब, मुट्ठी ड्राईफ्रूट, हल्का और सेहतमंद नाश्ता।